आजे तारीख मां आसान कुछ भि नी चि। अगर आपते यन लगणूं कि कॉलेज मां या के यूनिवर्सिटी मां, या के विश्वविद्यालय मां क्वो आपतै परेशान चि कनूं, जब आप तौ छिन जाणा। त मेते यन लगद कि सबसे पलि तेकु कड़क जवाब दियूं चेंद आपते। ते पर झापड़ मारा, ज्वो भी आपते परेशान कनूं। एक बार तेकु विरोध त करा। आप हर टाइम तेका सामणि झुकी नि सकदन। त एक बार जब आप तेकु विरोध कन शुरू करला, ते पर भि फर्क पड़ोलु। त मेते यन लगद येसे ज्वो भि बुलियिंग व्हंदि, तेसे बची सकदा।